यह एक सूर और मंगल गरह से जुड़हल संख्या होगत है। नह एक पूर्ण संख्या होगत है नह के अध्यात्मिक ज्ञान। और पूर्णता का प्रतिक माल जाएँ है नह कोई परुपकार। और सेवा का भी प्रतिक माल जाएँ है नह के उच्छे चेतना। निस्वार्थ का पर्तिक माल जाएँ चेतने से ज़ुल जाढहचे नौ। नमबर वाल लोग मणातवादी होगत हैं नौनबर वाले लोग। आशेरवादी होगत हैं नमबर वाले लोग गलत चीजों के। सही करने के चमता रखत छे नमबर वाले लोग की। चीजों के लिए त्याग करने के लिए भी त्याग रहत छे।